Omo siiga maa, sii yana farlaŋga daa. Got riyo ŋgal got mata. Sii malna ma sii, sii golŋgoo, Sii saa, aw sii ŋgaala wal baata, al sii man. Woo rot uru goŋg mahabadini oho rii, aw sukoro ŋgali ta. Sii gonɟaa, yaa sii gonɟa ŋgaa ya orkar rikar. Woo ti sarkiya aŋg ti ma fə orna furkuy. Woo sii, sii san ya kow rii oho aafərba mbahal lakin tə rii, oho rii nɟiknɟik ŋgal. Sii muwal kow, naŋgaa yako. Al ro urti sukər ŋgala maa. Wo naŋg balaŋgti naŋg, sii on de taboo. Sii oŋg ʃirka ŋge oho gəna yaakə ho siif siifi an maane, siifi ndala ruuzu. Fiifi ndə ruzu kow, tə naryiŋg law kan, oŋg ɲa sukur ŋgalen, tə oosi. Fəŋg ŋgete uru maan na laakin, oho sukuriɲaŋg ŋgal dorog ba.